<hesitation> kɨ yɨ fɨ yokoke wɔɔ otuisa yɨ fɨ lě ekeritui yɨŋ kpii. rɨ kanyɩŋ mɨŋ yooko yaka kp yeyee turiŋtu yaalɛ anyɩŋ yɨ fɨ lě ekeritui yekpii yǝ fɨ mɨŋ aw tuisa mǝyǝǝ yǝfɨ yekpii lǎ akʊkɔtui mɨŋ yawʊ mǝyǝǝ yǝ fɨ yekpii wɔɔ kpe kɨ wɨ pe yee acɔma wɔɔ wɨlǝ rurɨ <hesitation> okolisa anaa kolisa yɨŋkpe anaa kolisa yoru oturu pɨlǝ fɩyɩ pɨlǝ pɨle pɨle kpii rɨ mǝrɨwe wɨwɨ lóo koŋ anyɩŋ wɨ lo to yawɨ lée yee acʊma wǝ mɨŋ elekpii le ekeritui rɨ mɨrɨwe wɔɔ anyɩŋwɨ ya leyee acʊma ya wɨle pwo ayaa wɨŋ kpii mǝyǝǝ fɛwe wɨŋ taarɨ fayɩŋ wǝ elekpii lekeriwu anyɩŋ wɨla raarɨ fayɩŋ kanyɩ wɨ lɨŋ tɨ wɨ pɨlɨ mɨŋ ele larɛŋ ǝlǝǝmɨ lekeriwu kanyɩŋ wɨlǝ korɨ pɨlɨ baŋba we wɨlo ɖo ǝko kanyɩŋ ǝlǝmɨ wɨ tusa rɨ lö gukpǝ. Kaɛ ǝfɨ ye kerisa ekpii wɨ láa taarɨ keriwu baŋba <hesitation> yǝ fɨ ǝfɨcamɨkǝ wkpǝ vǝnɨŋ ǝlǝǝmɨ <hesitation> epwe pɨ láa yaalɨ wkpǝ wɔɔ vǝ pɨla lɔkpɨ wɔɔ ko wɨ pǝǝ pɨlɨ wɔɔ anyɩŋ pɨlǝ fɨ pɨ le kpii rɨ tusa lǝ mǝrǝ wɨle koru ekpi rɨ tuwe lǝ mǝrǝ kɨ wʊ wɨ panɨ baŋba baŋba baŋba baŋba wɨlo kore epeyee kɨ wɨ pa ca gʊʊrǝ wɨ pe yee mɨŋ mɛŋ la gʊʊrǝ. wɨ la panɨ baŋba vǝnɨŋ tuwe wɨ kpii rɨ mǝrɨwe we anyɩŋ wɨ ya wɨla ca gʊʊrǝ rɨ ǝŋ bǝ fɨwʊ katɛŋ kiniŋ wɨle yee mɛŋkʊʊrǝ paaa wala pɔrʊwǝ ǝlǝ tɨnɨ wǝ wɨ loko wɨ lée yee enirɛŋ kpekperee we awɨŋ sɩɛnɩ wɨ yakɩlɛ anyɩŋ lotuu wɨ lǝ tɨ wɨ la pa kpɛ lǝ fayɩŋ wǝ mɨŋ e lee kpii tusa rɨ wɨ tusa lǝ mǝrǝ we wɨ lóo kuŋ lë keriwu wɨŋ pɨlɨ. Mɨŋ wɨle yee juyi anyɩŋ wɨ lǝ pɨlɨ. wǝ mɨŋ ǝ lǝǝmɨ wɨ tusa wǝ ǝ lǝ felekpii we keriwe wɨ lóo koreyee mɨŋ jutǝ faŋ wɨlo kore kpii rɨ mɨrɨwe paa lǝko ǝlɨ ǝla pɔrʊ anyɩŋ wɨ lǝ tǝnǝ. olokorǝ ǝfɨ siɛnɩ ǝfɨwʊ ekpii rɨ tuwe pɨlo kuulu keriwu lǝ mǝrǝ wǝ ǝlǝ fɨwʊ ele kpii we anyɩŋ wɨ la sɩɛnɩ wɨla yakɩlɩ fanyɩŋ aʊɩŋ lë keriwu wɨ la pa kpɛlǝ eri fanyɩŋ wɨlo ɖo ya mɨ za yoo tuisa kɨtɨŋkǝ dudurǝ lǝ̌ fasɔŋye yayeeri ekeri wɨ loo poŋ a maa keriwu ǝtɨnɨ feŋteŋ <hesitation> Mɨŋkǝ epiipǝ pɨ kpii rɨ gukpǝ <hesitation> ǝpɩŋ tuisa mǝyǝǝ wɔɔ a maawɔ ǝtɨnɨ gaalǝrɨkǝ anyɩŋ wɨla yɔ wɨle yee atʊkpatui paape yɨŋ mɨ fɩyɩ yɨŋ ɖi wɨ loo poŋ. wɨlo ɖo yǝ lǝmɨ yotuisa kɨtɨŋkǝ; k:j la nyafɛ yɩŋ fɨ yotuisa yɨŋ kpii rɨ mǝrɨwe kɨ <hesitation> vǝnɨ yeeri we wɨŋkpe ŋnya <hesitation> ee yǝmɨ yemɨ yeewʊ fanyɩŋ eriwu fanyɩŋ kɨ wɨ ramɨlǝ ye pee mɨ riwu kɨ wɨŋ filǝ mɨŋ lǝ ye ri lǝ ye pee ri wɨ loo poŋ. wɨlo ɖo yǝ lǝmɨ yotuisa kɨtɨŋkǝ we kɨ lǝmɨ fɨyɩ yeŋ kpii kɨ wɨŋ poŋ fanyɩŋ kɨ le miri lě ekerirɨ wɨ ceeceekpǝ lǝ mǝrǝ.